Raha navy amy jerinakà koa refa mikoran̈a hatsaram-pan̈ahy: olo tsara fanahy olo malemy fan̈ahy amy naman̈a. Olo tia naman̈a olo tia fifandraisan̈a avy eo tsy tia miady ady ia izen̈y izen̈y fahaizako zey.